तोतों (तोता पक्षी) की कइ विशेषता च। एक तो, ये चा कि तोते बड़ा होशियार हुंदन। यां एला इंसान की बोली सिखणे की काबिलियत च। अकसर ये पिंजड़ा मा या जंगल मा रया तोते इंसान के शब्द बोलदन। दूसरा, तोते रंग-बिरंगे हुंदन, उनू बणावट और रंग बड़ा आकर्षक हुंदुं। तीसरा, तोते का चोंच बड़ी तीखी च, जिण से ये बठ कठोर बीज और फल खाण्दन। चौथी बात, तोते का मजबूत पंजा हुंदन जण से ये पेड़-पौंध मा चिपकी रैन और खाना पकड़ण मा मदद मिल्दुं।